Ꞌnaⁿ cachi joꞌ waa ta̱a̱xo, ta̱xmeiiⁿ, tsco oregano, tsco ta̱nda̱ꞌ mati jeꞌ tsꞌa, tsꞌatseii, tsꞌatseii tsꞌa tsjoomya tsꞌa na cwilalꞌua, tsꞌa cachiꞌ, tsꞌatcaaⁿ, tsꞌatcaaⁿ tsꞌa tsjoomya ndoꞌ tsꞌatcaaⁿ tsꞌatmeiⁿ ndoꞌ tsꞌatcaaⁿ tsꞌa cajneiⁿ, tsꞌasei, tsꞌa pasilla.